لما لمستها فجأة شعرت بداقة غريبة تخليها قادرة تتحدث، قررت تسأل كل الحيوانات عن سر القلادة. إكتشفت أنه فيها قوة تخليها تتحول لأشكال مختلفة، فبدأت تجرب تحولت لعصفور وطار وبعدها لصقر وطلعت السماء. مع كل شكل إكتشفت مرات جديدة، لكن بعد فترة شعرت أنها تشتاق لهيئتها الاصلية، إستخدمة القلادة مرة اخرى وأخيرا للعودة.